E guu, naa na rake rakaha nom eve, a si an'an pinopino rakaha. Ann bata koana bona maa overee, maa vana, mepa sue voen ei, naa pa sue, kikira e guu, e guu a mataa, a na tei bata koana rihi raara beara pita batara. Beara nao rasu, e guu pete na nao batana eve he, enaa komana, naa na rake rakaha nom e guu, be pita batana. Be pita batana na tei vahusu bata koa nom araara beara pita batara. Pita batara e rosu he pa nomau, mepa noma, noma- noma e <noise> e iravata he noma pete. Mepa noma- mepa noma me <hesitation> magaru pa noma pete, mepa hoa, magoru he garu, mepa garu- garu. Magaru garu nana e mage he sue "Ean sa ante haa nom." E magaru hee garu nana, me garu- me garu, garu- garu, me <hesitation> mage nagunagu vai, e magaru garu vai mepa nagunagu e iravata, taem teve varu vahaa. Iravata he, nomaa vasisio koana, nomaa- nomaa e mage hara va suiti vai bene, bono <hesitation> a iravata mepa goroho, me goroho- me goroho e iravata rake garu va bera nana e mage he tagune vahaa. E magaru he garu pete batana, meori garu, e iravata he hoa batana, meori hoa- hoa nao, meori hoa- hoa e magaru he garu pete batana. Meori pa garu- garu nao, me magaru pa sue voen ei, "eh, enaa nagunagu vai, taem tean iravata." Iravata he Nao vasisio bata maana. Meori nao- nao batana, e puisi he nomaa pete. Puisi nomaa koa iei, ato koa te moge, tasu gunaha bona, a bua si atei he vasuasun. Meori vasuasun- vasuasun nao- nao. Tei teo hum vai ei e moge he nagunagu, puisi he asun bene maoge, meori pa asun, meori asun- asun nao, mage nagunagu koai, e iravata hee hoa pete bata moana, me hoa, me hoa ma, mee hoa- hoa nao- nao, mepa sue kibene mage, "moge, ean sa ante haa nom anaa. Benaa ato vuan, naa pa sun rakaha vuan." Eve he e moge sa rake baitono haana, na, rake vakis nana tea vasuasun. Meori pa vasuasun nao, vasuasun- vasuasun nao, me e moge pa sue voen ei, "e iravata bo mage sa ante haari." E puisi he sue "Eam buaku toro, earm a buaku toro taraem anaa, bean ante nom anaa." Meori pa vasuasun- vasuasun nao, me oge pa sue ki bene, e puisi, "ean toro nao, na rake rakaha nom a vuan, ean a mataa eve he ean toro gono koa ta paka taba team ean repa vos nao." Eve he oba te, oba te moge na teitei nana rasu. Meori pa nao teitei nao rasu, e moge he pa sue ki bene e magaru, "ean toro garu vamataa. Garu ean re garu- garu eam repa vaku anaa. Beam sa vaku hanom anaa, eam, ean. <hesitation> Samin vin hanom anaa." Bara e moge pa sue voen eei, "baara na mataa nana, ean toro nao."